Paɗal e woodi ɓangaloriiji ɗuuɗɗi, e ngal woodi njaaɓirga, kannga woni sol, <noise> kannga heddi les, e ngal woodi laral, lare maa ngal, lare ɗen kanje maɓɓata koyngal ngal. Baawo ɗon, paɗal e woodi ɓoggi kaɓirɗi to ngal yana.